Resaky firene maro ko añao izañy da resahantsika zao atomboksika amin' Madagasikara eky, Frantsa, italy, zapon, Ameriky, i Môrisy, afriky dy sidy, Marôky, Kenya, Môzambiky, da Brezily, Korea, Sin, Endi, an- Etazony koa, Meksiky, Arzantiny, Angletera, Alimaiñy <hesitation> tsy mahita sasy raho.